Jwa'nba ndyen mena' kon rob yamen naze nn- nlobmen, per aloo limena'na nakta a xis ze tamod mben gay' re yixa', per tiz ne ndo jwa'n lo yezio o lo pisna mbay taga ne temen lyoba'naze tombii'za'.